बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र देश है बांग्लादेश में कई पाक शैलियाँ। उनकी संस्कृति और भौतिक स्थिति का इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव है। और यह शैली मसालेदार और स्वादिष्ट खानों के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। यह खास तौर पर मछलियाँ मछली चावल और मसालों पर निर्भर होता है। जहाँ चावल बांग्लादेश का एक भोजन का आधार स्तंभ है। और कई प्रकार के खानों के साथ परोसा जाता है। कहावत के अनुसार मछली हर दिन के भोजन में उपलब्ध होती है। हिल्सा मछली उनकी राष्ट्रीय मछली है। हिल्सा मछली को मस्टर्ड चटनी में बनाया जाता है। और इसे बिरयानी के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। बांग्लादेश का यह भोजन पूरे दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर के बहुत से लोग हैं जो बांग्लादेश के भोजन को खाना अपनी प्राथमिकता समझते हैं।